Pues apiüngüw que paranoc majlüc najnej umbas pues apinepues neáwan nicots debemos de mamelajts xuayey tiempo per ajmot xic undom güme porque ngümeapen samey xic tempran anchin samel per xic sajiür xuwayey najiüt xic sanüp nipocüc aveces apeayiw mundoc deunguiejts ajcor que japeayiw mayacüw i xacüc y xic pues satajcüc que sajants umbas ndoj salac biem xapuów pues gialy chimamon más tiempo más timüchajal unguiets ndoj salac xacüc ajüng pues pargey a veces hasta chipelliümb unguiejts avece hasta orca samel y ndoj ráwan tiüt chixijic wüxan pores este xic ng namey xowayey ajmod apapiün doctor apiün que nipilan mamey xuwayey per xic ngan dom porque apiün que neáwan nipilan debende mamey xowayey.